Aii himɓe wuro amin yiɗi fijirde yiɗi fijirde dimbugo ɓamdu sosai nder fijirde dum ɓe yiɗi ni woodi balong wodi dogga dogga dogga yaha dogga lora nden nden wodi doggudu ɓee puccu fu ngam ɗo dimba bandu toh ha fiyugo balong ɗo senditi ɗiɗi wodi balong kosɗe wodi balong juuɗe balong kosɗe ɗo kanju ayiata himɓe mofti bana ɓe sappo ko ɓe sappo e ɗiɗo balong judebi atawan himɓe ɗiɗi on ɗo jogi balong man tapa yaha warta yaha warta toh nonno ɓe fijirta ɓe puccu bo himbe wa an dou puccu man on puccu man ɗo samna toh mo arti wartipat ko mo arti yahi pat heɓan caahu manga ɓedo heba kebe sosai hado keɓe banni man ɗo wallaɓe masin.